بنجيب اللبن بنغليه وبنحطو في التلاجه يسقع كويس-وبعد ما يسقع بنجيبو- وبنجيب <hesitation> اي لون طعام او اي نكهه لو كنا <hesitation> عايزين نعمل ايس كريم بالفراولة ممكن نجيب فروله ونحطها في الخلاط وبعد كده نحطها علي اللبن-ونحطهم في التلاجه يجمدو-لو كنا عايزن نعمل ايس كريم مانجا ممكن نجيب المنجا ونضربها في الخلاط ونحطها علي اللبن ونضربهم سوا- و نحطها في التلاجه واقتها لما تجمد هيعملو ايس كريم